Me vien ala menti la que tengu nel mi quartu, que quandu estó echá ena cama me lo queu mirandu. Nel estaribel essi ain estorias infinitas, novelas i una tupa de tolos librus qu'ei díu ajuntandu. Pos tó essu cogi nel estaribel i tó essu es lo qu'es escapás d'aguantal l'estaribel. Aguanta el pesu delos librus peru aguanta tamién tolas estorias i las recordanças que llevan endrentu d'ellus.